segir frá fjölskyldu á Akranesi sem býr við

sem skyndilega verður annar og meira spennandi þegar þau eignast nýjan nágranna það er Silja Hauksdóttir sem leikstýrir

Jónsdóttur og Jóhönnu Friðriku Sæmundsdóttur Heiða Jóhannsdóttir gagnrýnandi ætlar að rýna í myndina hérna með okkur í kvöld vertu velkomin takk þetta er áhugaverð mynd fyrir margra hluta sakir hún hverfist svolítið um

Agnesar og Rannveigar sem eiga í svolítið erfiðum samskiptum en líka fallegum og góðum í og með þetta hefur maður ekki í miðju verksins

en í þessari mynd þá einmitt er verið að beina svolítið sjónum að sögupersónum sem fá sjaldnast að vera í miðpunkti í alla vega svona

er að breytast mjög mikið það er kona sem er að nálgast það að vera miðaldra að upplifa það að dóttir hennar er

fullorðin unglingur að verða ung kona þannig að já maður sér svona svolítið bakgrunninn í sögunni það er saga þessarar fjölskyldu sem hefur búið um sig

og svona myndað fallegt hreiður í kringum fjölskyldulífið leikur föðurinn Björn Hlynur Haraldsson er svo nágranninn og Kristinn Óli Haraldsson

séð fordæmi þess í íslenskri kvikmynd hvað allur hópurinn er frábær það er

svo jafn og sterk þátttaka hjá öllum leikurunum í myndinni og náttúrulega aðalpersónurnar eru þar fremstar meðal jafningja en þetta er alveg dásamlega vel leikin mynd Katla Margrét Þorgeirsdóttir hefur verið er náttúrulega frábær leikkona þekkt mikið sem í íslenskri kvikmynd og þar sjáum við hana náttúrulega bara algjörlega brillera hún gæðir þessa konu Rannveigu alveg ótrúlegu lífi og notar síðan

á alveg ótrúlega flottan hátt til þess að birta okkur

erfiðu stöðu hvernig einhvern veginn hennar innra líf sem er alveg við það að brjótast út hún er þá kannski sniðin í þetta hlutverk í kvikmynd sem er tragikómísk í grunninn það má segja að hjónabandið er

komið á mikla sjálfstýringu hjá Rannveigu og Einari manni hennar og Þorsteinn leikur manninn eða Einar alveg sérstaklega vandaður og flottur leikur og þau fara svona hafa farið svona

í bara þessu hreiðri sem þau hafa búið sér til einar virðist hafa koðnað niður í einhverja

og

hefur alveg þurft að bera hitann og þungann af því sem er að halda utanum að taka við fjölskyldufyrirtækinu þarna á Akranesi svo líka sér hún um mömmu sína sem er orðin roskin og mamman notar hvert tækifæri líka til að halda áfram að ala dóttur sína upp þannig að við sjáum svo að það er í raun svona tvöfalt að vaxa úr grasi og svo líka mamma Rannveigar og hún sjálf

það er smá speglun þar einmitt svo er það Björn Hlynur Haraldsson sem fer með hlutverk þessa litríka nágranna sem þau eignast

býr til þetta umrót allt

einmitt hann er svona hreyfiafl í myndinni og Björn Hlynur leikur þennan skemmtilega nefnda persónuleika Hrein Hreinsson kemur þarna alveg eins og bara draumaprinsinn sem titillag myndarinnar vísar komi einhver sem uppfylli alla manns drauma og hann er leikari svolítið í baksi með sjálfan sig og ferilinn og hann einhvern veginn birtir okkur persónuna alveg ótrúlega skýrt alveg frá upphafi já

þarna með Donnu Cruz sem leikur hér sitt fyrsta hlutverk í kvikmynd og hann Kristinn Óla sem þekktastur er fyrir sína tónlistarsköpun einmitt þau eru þarna að reyna fyrir sér í fyrsta sinn hvernig finnst

alveg frábær hún á bara framtíðina fyrir sér sem leikkona hún kemur af eða setur mikinn kraft inn í þessa sögupersónu og og sem sagt stendur sig vel í þessu að glíma við ákveðnar ofan í það að vera að breytast úr unglingi í unga konu það er að að vera af erlendum uppruna í þessu einsleita íslenska samfélagi og hún miðlar því á svo þroskaðan hátt reynsla hennar af því að hafa alist upp við þessar aðstæður hún svona skín í gegn undir niðri akkúrat svo er það handritið sem þær eiga veg og

gagga Jónsdóttir og Jóhanna Friðrika Sæmundsdóttir

það er alveg til fyrirmyndar það er greinilega mikið lagt í þetta handrit það hefur verið þróað yfir langan tíma en síðan vinna þær bara inn í smáatriðum og tilbrigðum í mannlegum samskiptum hvernig fjölskyldur koma sér upp einhverju mynstrum í samskiptum sem einhvern veginn fara ekki neitt og lenda stöðugt á vegg og svo eru líka bara ofboðslega flottar senur í því hvernig myndinni

er alveg sko tengdur inn í hana

hverja sekúndu það er alltaf eitthvað áhugavert að gerast einmitt fínustu lokaorð í þessari yfirferð yfir Agnesi

takk fyrir menningin verður þá ekki lengri í kvöld við minnum alltaf á